नाव के जूता फिसलन भारी नाव पर मजबूत पकड बनावेला। पेन हल जाथ शे जेकि वो इसने डिजाइन करके बनावल गईल। रहत शे ये स्टाइलिष और डिजाइन दार होखत शे ब्रोग जूता। ब्रोग जूता का नाम ब्रोगिंग तकनिक से बनावल गईल शे। जिसकर उपयोग जूता के उपरी हिसा में छेद करके सजावटी। आभूसन लगावे खातिर करल जाथ शे डर्वी जूता के साही। लूक के लिए सूट के साथ या कैजूल वीवर के रूप मे पहनल। जा सकत शे फिली फ्लॉप अकास्मिक परिधानों में वेक्तित्व। का असपर्स जोड़ेला बहुत अच्छा जूता पावल जाथ शे।